Wabna na ɔlʋ wʋ azawlatsi bʋaku ɔlɛ ikpɔsɔ ayʋtsie bʋakʋ wafɔuayɔ ʋkʋtʋ nʋ ʋsili tatʋ gamɛ lakʋ waʃɔnayɛ awʋ ɔvazʋ ayʋ ɛzawlayiɛ kʋnadʋ ɔva nʋ ɛyiedigbo mʋ watsi tatɛyiɛ mɛ esili ayɛ malʋ sialʋ ayɛ mawʋti ɔlɛbi abanaza dʋwʋ nʋ tatʋ gamɛ la kɔba na kɔsʋ wʋ nʋ wavlɛ mʋani wʋ akpɔsɔli tʋnʋ awʋ akpɔsɔsɛ li kpa yamɛ nʋ kebole wawali amʋl mʋ waƒɔ nekʋ alɛ wʋkʋ alɛ alʋma mɛ wayɛ nʋ ɛmla aha mʋ wayɛ nʋ nadʋ ayaha mʋ watiyɛ nʋ kʋnyowʋ waƒɔ nayɛ amɛ la mʋ kpɔsɔli kʋ itsie bvakʋ ɔmati baa mɔlɛ dʋna ayʋtsi <hesitation> ɔviwe nʋ iloli nowoƒɔne todzi nɔtsi nakele awʋsi lunani kpa yɔxa nʋ okʋlʋ gbɔatɔ wani ɔmayɔ nʋ ʋtsi ɛwlʋniɛ li mʋ watibe todzi mʋ wati bayɛ nʋ azawla.